<hesitation> Sakafo nentim-paharazagna zagny oe le talôha le tegna tiako agnisany <hesitation> sahoaba, igny zô agnisany <hesitation> hanigny miavaka satria o tsy de maro ra ilaigny aminazy, ary tsy de misy produit simiky be mankôry fô le oe vokatra voajanahary igny mitsy igny no tsiro manjaka agnatiny.